Kua color azul va, jae möpëtï <hesitation> jae yande mbovïa, jare jukuraï yaesa yave kua color azulva, se jukuraiyae amae jare ambo yovake yave ïrü color ndive, jüüva ndeve yae seve guara möpëtï <hesitation> ipörä yeye, mbaenunga, mbae ïpïrä yaesa yave, jare jukuraivi yaesa yave yande maendua ii re, por que jokua icolor rami.